Maro zany karazana raha ampiasainy zany anty hanivana rano akao mba <hesitation> madio kokoa ny tegna madio parfaite bôka raha tsy hoisy e fa le izy madio hitan'ny maso tô zany nisy rano mena tegna naloto tamin'ny voalohany avekeo sivanigny zany raha io mbola tsy tegna hoe transparent zany lokon'ny raha io avakeo, mampiasa filtre à eau zey anao i raha io zany idinagna rano agnatin'ny raha zany de avakeo mitavagna tsihelihely zany ny rano kod- kôfa tafiditra agnatin'ny mitavagna tsihelihely izy avakeo rano tegna hitanao madio madio zahagna koragnako eto hitanao ambany magnanjany.